आप लोगन बहुत ज़्यादा ट्रैवल करेच्छे। इससे आप लोगन मतलब कितना बार। कहा कहा अव कैसे जायच्छे अव कहा। कहा मतलब अलग अलग तरह के का। का होखेच्छे इसब के आप लोगन के जाने। के ज़्यादा जानकारी होखेच्छे आप। लोगन इससे मासूस करले होखेच्छे।